Neɗɗo mawɗo mo korsinmi, mo njiɗmi yeewtude, oon ko Nelson Mandela. Ngati ko neɗɗo jiɗɗo potal, jiɗɗo ɓaleeɓe e woɗeeɓe fof, kaɓaniino yiyannde mum hakke duuɓi noogas malla ko ɓuri ine e nder kaso. Kono hatta ɗum fof, o waylaani yiyannde makko. Omo jokki e hare makko haa o fooli.